Kindo nifirie haikyero nikamvukia, nikamvukia kinyi ikyero nchimviyika kuminawi na kio kio kuchia kenyi nitautundukio tenya chai. Tenafikadho henaicho chinyighiaa, chiningiaa kindo chenywa kyaroo kazinyi kwakwe nifurie inywa mshombe na chapati. Mshombe na chapati nifirie maana nitichinonea nakaa kirombo nanywa mshombe na chapati nchichwaa ni mrughu kungikha wote na. Henaicho kindo nifurie ikila nifoshinyie ni mshombe na chapati ngonjidegheaho kwanjivara.